Paia potana nene tokapa motor kar kah vis woa ma en town. Veni pa nan a verevere nu, ene va mukai ba-au vats vene pa tsione nene tanu. Kure e a pin rakasa, noma kah tsiako ah ma kui pene kah pe anuts hei pota na buanavu, nene pe anuts hei, kes vis kinu vone pah inu vavatuts. Kah pe tasuei kah vivis kusa numa kah op sakorai pa pawi nanavo to betena. Ne kita natanu, ah nambana to vaku ge. Eni nor tsiako voa. Kah tasue mei pa ma ar vatso paname pe anuts hei.